Ät tambien <hesitation> mpiensatzäkpa't que ijtu animal sunyiiii obedecetzäkpa, depende jutzä anhmapya desde nä ye'nhyaju'äk odece, es como tuwi' äj nä'ijtu't tumä tuyune este kämanhpä raza kämanhpä, jete mejor entiendetzäkpa ote, nä'ontonhpa't ode'ojmä, ni'aspa't ode'ojmä, näjampya't wa'ku jana tzemu täjkojmä, wa'ku jana wijto' täjkojmä y cuando jete nä tzemtyo' tzu'kä'yi 'yak sa'patä wa'ku manhu wijtoye, waku manhu ojtzeme y tambien ijtu je kayu', je kayu' jete uma obediente, por que äj janta' nyä'ijtu'ijna kayu' y jetij este wejpatä nyäyikäsi y lijeru minpa y näjampyatä wa'ku tumtenayu wakä jana kijpu näntä nkojtayuäk tzämi y nta kijpyajpa, nta wa'ku mejor tzämipäjku, tambien okye't eya nasojmä o't nkene wanyajpamä, jinhä't nkenu je wanpapä je pä'ni jinhä nyä'otonhpa je kayu wa'ku änhkejku, suuunyi änhkekpa je kayu' y mä'npa je pät nä wanupä y jenä tenapya je kayu' mi nyisu'k ko' su'ki kyomij jiko' animal jete este entendidota'p jutztä anhmampya jejtzye tzyäjkyajpa, jenyanhkä.